Yë uk ëch dun nënëm ko'o este pues mëdyak mëbëj a'ax pakya, pakya a'ax myëyujap mëdyak wi'injuebyë y mëdë yë loro tyam ko'o mëdyak yëdun myan abëkëp abëjpë y tyam a'ax yë mëd xi'ik mëd mëdyakëp at'sob at'sowinbyj je'e.